gott kvöld við erum með fjórðu lengstu vinnuviku í Evrópu og höfum unnið átta stunda vinnudag um fjörutíu og fimm ár Reykjavíkurborg hefur unnið að því að stytta vinnuvikuna um fjóra til fimm tíma í tilraunaverkefni síðustu tvö

til að ræða þetta eru komin Magnús Már Guðmundsson sem fer fyrir verkefninu og Arna Hrönn Aradóttir hjá þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts velkomin takk Magnús hvernig hefur þetta verkefni gengið síðustu tvö og hálft ár í rauninni gríðarlega fram úr okkar björtustu vonum við byrjuðum þarna vorið tvö þúsund og fimmtán og vorum með tvo ákváðum svo að fjölga þeim

sýndu í raun og veru bara jákvæðar niðurstöður út frá því hvernig starfsfólk upplifði líðan andlega og líkamlega líðan hvernig við horfðum í athuga hvort það væri einhverjar breytingar þar á og þar í raun og veru

að þetta eru sömu tölur

árin á undan sem segir okkur í raun og veru að framleiðni þetta þetta flotta orð

já mjög gott mjög gott orð en þarna var þið völduð Barnavernd Reykjavíkur og

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts af hverju

á árunum eftir hrun þar sem verið er að rýna í tölur og viðvarandi álag mjög víða inn á stofnunum og starfstöðvum borgarinnar en ekki síst

velferðartengdum stöðum

var mikið álag á þessum vinnustöðum já það var ákveðið að fara

þar sem var viðvarandi álag og það var einmitt á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts þar var

já hvernig kom það fram þannig að samstarfsviljinn var ekki nógu góður á milli starfsfólksins lenti fólki saman sem sagt já það varð þannig að við fórum þegar við vorum valin í þetta verkefni sem við náttúrulega mjög þakklát fyrir að þá fórum við á

við fengum alls konar fyrirlestra um heilsu og líðan á starfstöðum og við fengum þarna tækifæri þar sem við vorum með styttingu vinnuvikunnar upp á fimm tíma þrjátíu og fimm tíma á viku

við fengum tækifæri til þess að bæta líðan okkar þannig að þið bara hættið alltaf klukkan þrjú í staðinn fyrir fjóra já hvernig er breytingin hvernig breytinguna sko ég var einmitt að segja það við Magnús hérna áðan við erum búin að halda sama starfsfólkinu í þrjú ár sem er náttúrulega mjög gott það var

þarna ákveðin starfsmannavelta við erum núna eins og í mínu dæmi þá gat ég sagt upp

sem sagt barnið mitt stytti tímann sinn í og ég var komin fyrr heim ég var búin að gera ýmislegt fyrr fólk gat farið í ræktina

við fórum saman einu sinni í viku út að labba fjallgöngu þannig að starfsandinn breyttist og við erum náttúrulega þverfaglegt teymi og við náttúrulega verðum að tala og vinna saman þannig að starfsánægjan núna

núna í maí hún kom vel út miðað við þarna rétt eftir hrun heldurðu veikindin eru minni fólk er minna frá

sem að var já en þetta var öðruvísi hjá Barnavernd þá hættu hættu starfsmenn á hádegi á föstudag og fengu

þessa fjóra tíma bara í frí já það lengdi svona svolítið helgina með málafjöldann það er náttúrulega mikið álag á svona fóru þau mál eftir styttinguna jókst málafjöldinn eða

hann stóð eiginlega í stað já

í sama fjölda á færri klukkustundum þannig að fólk er að er að afkasta meiru af því er virðist þarna það er svona okkar mælikvarði á þessum starfsstað þetta breytilegt eftir starfsstöðum hvernig við reynum að rýna þetta þú sagðir að það væri líka er að segja skreppið er búið já það færist eftir klukkan þriðja en auðvitað er Reykjavíkurborg þannig að við höfum svigrúm til þess að fara með börnin okkar til læknis auðvitað eins og á fleiri vinnustöðum en við reynum að breyta því og líka

klukkutíma fundarseta hún fór niður í hálftíma og annað þannig að það var margt auðvitað heyrir maður frá mörgum stjórnendum bara að geta gengið að sínum starfsmönnum vinnutíminn er í gangi

þessu verkefni í tvö ár þá erum við ekki eins þreytt að mæta daginn eftir af því að við höfum meiri tíma fyrir börnin okkar og fyrir fjölskylduna en en tap hefur Reykjavíkurborg tapað á þessu og hafa komið upp einhverjir neikvæðir punktar eða úrlausnarverkefni sem þið sáuð ekki fyrir

raun og veru ekki

það er enginn aukakostnaður þar við erum að sjá hvernig hvernig starfsfólkinu okkar líður það er minni starfsmannavelta það er auðveldara að ráða inn á þessa starfsstaði sem taka þátt við sáum það á leikskóla sem byrjaði í verkefninu í fyrra

að berast umsóknir eftir að það var búið að manna þær stöður sem upp á vantaði þar ein af ástæðunum sem við sjáum fyrir okkur núna til að rýna er að sjá hvort að þetta hafi

nákvæmlega þau áhrif að fá inn núna í þessu árferði þar sem vantar starfsfólk á ýmsa starfsstaði borgarinnar af því atvinnuleysi er lágt og fólk fer annað þegar ástandið er

að það verður hvati fyrir

og

höfum lent á svona hindrunum en enginn skaði og enginn

já sem er bara ein vísbending um að þetta gangi og og hvatning fyrir okkur að skipuleggja og fara í þennan annan áfanga verið samþykktur þið ætlið að halda áfram og auglýsið þá eftir starfsstöðum til þátttöku sækja um ykkar verkefni núna í febrúar

að sækja aftur um þátttöku það er kannski ekki alveg sjálfgefið að fá

úr þrjátíu og fimm í þrjátíu og sjö en ef þið fáið ekki þá verður það mikið högg þið munuð finna fyrir því já smá timburmenn já já við tökumst á við það eins og allt annað en við höfum einmitt ekki áhyggjur af því að það verði fáir við vitum að

fórum af stað hefur áhuginn vaxið og vaxið innan borgarkerfisins meðal starfsmanna á velferðarsviði

á sumum leikskólum sem vilja koma inn þannig að við erum rosa spennt að sjá hvað kemur út úr þessu og hvort að það verði einhverjar nýjar útfærslur og annað og starfsstaðir sem

ekki verið teknir inn nú þegar einmitt þetta verður mjög spennandi við sjáum hvað setur takk kærlega fyrir komuna takk ja eins og flestir hafa líklega séð í fréttum að þá

eru hræringar undir Öræfajökli sem að vísindamenn hafa fylgst grannt með síðustu daga en spurningin er af hverju vitum við það sem við vitum eða af hverju vita vísindamennirnir það sem þeir vita öllu heldur með hverju eru þeir að fylgjast og hvernig fer þetta allt saman fram hann er kominn hingað til mín Björn Oddson fagstjóri hjá Almannavörnum

og jarðeðlisfræðingur velkominn takk fyrir ef við bara byrjum á þessu höfum bara lítið lítið námskeið hvað er það nákvæmlega sem sem þið eruð að skoða hvaða gögn eru þetta og hvernig afliði þeirra fyrir utan þessa

vöktun sem að Veðurstofan er með að þá var

tvö þúsund og ellefu ákveðið að veita fé úr ofanflóðasjóði til þess að gera svokallað heildarhættumat fyrir eldfjöll á Íslandi það var í nokkrum flokkum það var eins og eldgos nálægð byggð stór sprengigos og síðan gos þar sem verða stór jökulhlaup og Öræfajökull hann var til umfjöllunar í þar sem við fengum stór jökulhlaup og einnig í stórum

var lokið tvö þúsund og fimmtán og

að við búum nú þegar yfir ágætis hættumati fyrir Öræfajökul þetta eru svona gögn sem hafa safnast upp á löngum tíma en svo væntanlega gerist eitthvað hvað nokkrum dögum nokkrum vikum eða mánuðum eða hver er ástæðan fyrir því að þið farið út í þetta aukna eftirlit sem

besta Veðurstofunnar sem hefur verið byggt upp og er fylgst vel með það hefur alltaf verið einhver skjálftavirkni í Öræfajökli en síðla árs tvö þúsund og sextán að þá jókst hún og hefur síðan farið stigvaxandi síðan þá og í haust þá funduðu Almannavarnir með Veðurstofunni og Háskóla Íslands þar farið yfir stöðuna og niðurstaða þess fundar var í rauninni að flýta

eldgoss í Öræfajökli og þá uppsetningu sem við köllum mælistöðva sem að senda þá gögn jafnóðum inn á Veðurstofuna og þar er sólarhringsvakt en hingað til þá hefur Öræfajökull ekki verið kannski okkar svona virkustu eldstöðvar að forgangsraða hvar tækin eru sett upp en það á sem sagt að gera þetta núna við Öræfajökul að setja þá fleiri g p s mæla vatnsmæla sem fylgjast með ánum sem renna frá Öræfajökli og þetta var í rauninni allt í bígerð þegar við fáum svo tilkynningu núna í síðustu viku um lykt við og í kjölfarið á því þá kom í ljós að þar hafði myndast ketill á yfirborði Öræfajökuls þannig að öll þessi atburðarrás má segja hún segja hún varð hraðari og

og við þurfum að svara henni þá þannig að núna er unnið bæði á vígstöðum hjá Almannavörnum og hins vegar hjá vísindamönnunum að efla vöktun og viðbragð vegna Öræfajökuls nú er þetta orð óvissustig þegar maður heyrir þetta þá veltir maður fyrir sér hvað þýðir það nákvæmlega er eitthvað sem maður á að hafa áhyggjur af eða hvað hvað er að gerast þegar Almannavarnir lýsa yfir er í rauninni tvennt sem er notað annars vegar er það þessi

og þar er verið að miða við hættu vegna flugumferðar Veðurstofan færir fjallið upp á þetta og við fylgjum eftir með óvissustig Almannavarna það er óvissustig þegar við getum sagt að grunur leiki á að eitthvað sé að gerast í náttúrunni sem að geti leitt til frekari atburðar við erum svo með hættustig það er þegar eitthvað hefur gerst og við þurfum að bregðast við svo neyðarstig það er sett á í hæsta forgangi og tengist yfirleitt

eða lífsbjargandi aðgerðum þannig að óvissustig sem ríkir núna þýðir í rauninni að stjórnkerfið allt saman viðbragðsaðilar og aðrir eru

settir í viðbragð og fólk

sagt við eflum eflum vakt og viðbrögð vegna eldgossins nú auðvitað fólk tekur þessu mjög alvarlega það er verið að tala um rýmingaráætlun kynna hana fyrir íbúum á svæðinu

hvað er það nákvæmlega

sem menn óttast við þá mögulega hugsanlega þá gos undir Öræfajökli hvers konar hræringar eru þetta hvers konar áhætta er þetta sem sem þið eruð að fylgjast með er

það hlaup er það aska er náttúrulega tvíþætt þetta er annars vegar eldstöðin Öræfajökull sem að getur gosið og því getur þá fylgt jökulhlaup niður jökulinn og þetta er tiltölulega nálægt byggð þetta fjall öfugt við Bárðarbungu þar sem að getur tekið marga marga klukkutíma fyrir vatn að

ná byggð þarna tuttugu fjörutíu mínútur það geta verið

fellur vegna eigin þunga þetta eru sem sagt staðbundnar hættur síðan getum við fengið öskufall og það dreifist þá bara eins og eins og vindar blása þá og þegar þetta er í rauninni

það verður eldgos hitt er síðan þessi ketill sem

hefur myndast þar getur verið vatnssöfnun og við þurfum að vera vakandi fyrir því ef að til dæmis sírennsli sem er hugsanlega í katlinum núna hættir og hann byrjar að safna vatni að þá er það svona einangrað tilfelli sem við þurfum líka að fylgjast með og það er þá hættan á

stundum gert grín að því að bráðum sé mjög teygjanlegt hugtak í jarðfræðinni þið vitið um það sem er að gerast þarna undir miðað við svona önnur gos sem að við þekkjum Eyjafjallafökulsgosið og svo framvegis hver er tímaramminn sem sem að við erum mögulega að horfa á er þetta vikur mánuðir ár áratugir jafnvel tímaramminn getur náttúrulega verið eins og þú segir vikur ár eða mánuðir en aðalmálið núna er að setja upp með í rauninni öllum þeim merkjum sem að eldfjallið getur gefið frá sér og síðan þá bara svara þeim þannig að við erum á tánum núna og við erum á þessu tímabili að og það eru ákveðin gögn sem þið eruð búin að fá núna sem

rauninni að vinna úr og

eru þess eðlis annars vegar eitthvað sem þú getur mælt þú stingur hitamæli og þú færð í rauninni hitastig strax svo hins vegar eru það sýni sem að þú tekur og

meðferð þeirra og greining tekur mun lengri tíma til þess að fá niðurstöður sem að þú getur treyst Björn Oddsson frá Almannavörnum takk kærlega komuna í Kastljós og

útskýra þetta fyrir okkur við ætlum að færa okkur yfir í menninguna

gott kvöld Guðmundur Ingólfsson ljósmyndari hefur skrásett ásýnd borgarinnar breytingar á henni og þróun í áratugi í Þjóðminjasafninu stendur nú yfir sýningin á eigin vegum sem veitir

Guðmundur sagði okkur frá sýningunni og hvers vegna hann ákallar Sigfús Eymundsson þegar

hann tekur myndir Guðmundur Ingólfsson er meðal fremstu ljósmyndara sinnar kynslóðar á Íslandi hann er af gamla skólanum og er stoltur af því auglýsinga og

hefur verið hans aðalfag en á sýningunni í Þjóðminjasafninu er úrval persónulegra verka tekin á árunum nítján hundruð sextíu og sjö

tvö þúsund og sautján myndunum er skipt í fjóra flokka landslag ég lærði í Þýskalandi og þar var áherslan lögð á myndblaðamennsku þá var sjónvarpið ekki alveg búið að taka yfir þannig að flestir fengu vinnu við tímarit þannig að mitt var innstillt á tímarit þegar ég kom hérna heim var lítill áhugi

að setja saman ljósmyndastofu ég og Sigurgeir Sigurjónsson og við fórum að fást við auglýsingar en það sem mér gekk best var að mynda landslag íslenskt landslag svona á mörkum þess að vera abstrakt og ef ég sé nokkra línu eða samfellu í því sem ég hef verið að gera hef ég stöðugt leitað í það óþekkt landslag næstum formsins vegna eingöngu

í þann tíma var skyld þessari sem stunduð er í dag á Íslandi mest til að gleðja útlendinga og gleðin yfir fegurð landslagsins er aðallega þarna að baki

verið hún hugleikin dálítið lengi já en bara fyrir það að ég er alinn upp vestast í Vesturbænum og er þar af fjórðu og fimmtu kynslóð þannig að ég er alinn upp í Reykjavík sem er allsendis óskyld þessari sem við sjáum

það var því miður allt of seint sem ég fór að fást við að ljósmynda það sem var að hverfa ég fékk það verkefni sem einn af meðlimum

skrá hvert einasta hús í miðbænum út af skráningu á húsum og elti þá aðallega hús út frá miðbænum en upp á síðkastið hefur orðið breyting að því leyti að ég mynda þetta oftast í lit og ég fer eiginlega bara hvert sem er til að

gera eitthvað forvitnilegt það vekur forvitni mína hvað ég tek eftir húsum sem ég hef ekki tekið áður eða bæta ofan á eða mála þau og prýða og byggja ný hús á opnum lóðum allt þetta kemur mér mjög á óvart það er mjög áríðandi að ljósmyndin komist á

að hún sé ofan á blaði því að það eru miklar líkur á því að allt sem verið er að taka upp á símann

á heimilis stafrænu vélarnar að það endi í einhverri þjónustugufu cloud og glatist þar ertu sami ljósmyndari og þú varst árið nítján sextíu og sjö nei

ekki eins ofsalega bjartsýnn í fyrsta lagi og í öðru lagi

er ég að reyna að bæta fyrir margt sem ég því miður lét ógert í upphafi en hreint ekki sá sami ég segi stundum það var

í gamla daga þar spilaði maður á saxófón í gegnum heilt númer og alltaf sama tóninn og svo stóð hann upp og sagði ég sagði það sama ég fer í miðbæinn og mynda sömu staði og Sigfús Eymundsson gerði fyrir sextíu árum nærri því og ég segi ég vona að þér líki þetta Sigfús Eymundsson sýning Guðmundar Ingólfssonar í Þjóðminjasafni Íslands stendur til fjórtánda janúar en þættinum er þá lokið í kvöld veriði sæl